So tawi aɗa heblo yeewtere ngam ɓameede golle, a ƴeewan tawan nokku to ngolloyta to, no ɓe mbayi, ko ɓe ngolloto. Ni woni aan hoore ma kebloɗa jaabaade naamne cikkuɗa potata jaabaade. Ni woni njaha toon gila subaka law, njooɗoɗa tawa a leelaani arde.